<hesitation> ס'ווענדט זיך, זיי קענען נוצן יעדער חלק פון זייער <hesitation> קערפער צו <hesitation> קאמיוניקעיטען זיי קענען נוצן זייער וויידל זייער <hesitation> זייער <hesitation> זיי קענען <hesitation> זייער באדי לעינגווידש.